طبعا مهم الواحد يتابع الأخبار ويكون عنده دراية باللي يصير حوالينا في العالم، ميزاته إنك تكون على دراية باللي يصير حواليك، عيوبه إنه ما في أخبار تسر، كلها أخبار غم تضيق الخلق، ما في شي زين.